एक अंतरिक्ष यात्री छौ मी। और मी यख अकेला फंसी ग्यों और खाणू पीणू मी मा पूरू चा समय बिताणू कू मि सबसे पैली अंतरिक्ष मा जू भी चीज ऊ थै दिखलू मी गौर से वहाँ से जानकारी इकट्ठा कलू बाकी अपडू टाइम पास कनू कू मिमा जू सामाग्री चा ऊंमा मी अपडू समय बितौलू। और ध्यान मी कखी कखी लगौलू मी।